Zekao martiy chewonzakoꞌo galyidyon zakoꞌo este chitiniyiyin chindamaxə grayashiil graa este te shoraꞌ sobra to klab, ke sobre lo yag, ke shondenogriblo, quedono este kaloron falt gakzaꞌkeə este, see granlotexobuenus martiy chebekaw martiy chonayogꞌ, chikiegchiꞌklab parryichin lo tabləkə zee chigunidingkex̱ de to formshanaꞌa formnangotou yashil goto meax akzagalyid gakzak este <hesitation> total ten daygachit timpr kerkabuen de tablə ni naꞌlə de pur yaglə kerkawen rayguetrawbuenchi rorkadi buenninaꞌ pornaꞌ portabli yibrkabuen orale chitiem mas tiempo ke por nabꞌə rebuen rebuegaytꞌ, roguetxobuenguet pernabuen rkadibuen tablə bron probokunleo kwich dlaabuen este grato grato rani yirawbuen yirawbueni chibuesqui yalatꞌ to klab yalabla kon to martiyaꞌ la buen, ksakꞌeng este dedonshineguigꞌ gnimas rabuen martiy.